O’ziga xos madaniyatga ega bo’lgan Saudiya. Makkai Mukarrama joylashgan davlat. O’ziga hos qasrlar, ochiq bozorlari bilan ajralib turadi. Issiq havosi, cho’l hayoti esa insonlarga biroz aziyat chektirishi aniq. Masjid uk Haram eng mashxur masjidlardan biri hisoblanadi. O’ziga xos yog’li ovqatlari bilan ajralib turadigan qiziq bir madaniyat hisoblanadi.